والله ما أدري أتمنى اللي يذكرني يذكرني بالخير، لإني والله حتى لو سويت شيء مزعج ما يكون قصدي، أنا أحب كل الناس، وأتمنى الخير لكل الناس، فما أدري إيش بيقولون عني، بس أتمنى يقولون خير، لإني أحبهم وأحبهم يتكلمون عني زين.